Janubiy Koreya o'zining <hesitation> dorammalari bilan judayam mashhur. Va bizning O'zbeistonda u dorammalarni ko'radigan insonlar judayam ko'p. Bilamizki <hesitation> Janubiy Koreyani chiroyliligi bu Seul shahri va <hesitation> bu yerdagi bahorgi gullar.